<noise> har ga allah ɗo raguwa nuwun baditsam dugama jagi badu tamakwan jayi ji <noise> mustapha don lokaci nakandu wiham hamba ndɨdamɚwan muna buwun mun bulaga <noise> ti gauwa ndɨ tsan trin shawara nusi aghama hamba di esan irin shawawara nuji yauwa duk hamba da munda ɗiman muna bulagati kuma nditson irin shawara badikamatau ko tengan lokaci bamunda makarate zariya a. B. U, zariya mun bowan lokaci naka mu shiryasu bahiya makaratai mustapha tidi tson shawari aka kiki mun buwun yikakani ba musu makarataka mun buwun maruji mun to mu na tluu mun buwun jika ja ɗigo fiya bafu yika mundu hoo lailai man goya buya to min ma baga manmabu bahi yika yauwa iyaki ruwa tɨyi da busɨ da naga lafiya wati natlin to kagatii munbi mance ɗo rayuwa har mumba zamani nuwun tunda aɗiman gudumawa a ɗiman tai mako so munma munkanaya wihamma tuwusɨka mubi tsaya shawari. Tii ma ka naya wihama ɗo lagiwon kani to tabusi bi tsan <noise> shawari to shawara ji tsaka nima ina tɨ kuma ata matsiyawa na ɗon kasuwa yauwa duk lokaci <noise> ti tima zaratlinu ufa mɨr akɨn tlinu mundi yika du lokaci <noise> duk lokaci ba zusa kon won ta busɨ tiga busi dibɨ ɗima tlin hom mba ndi kama tau to munna duk lokaci ba mune mara zarafi munga buna kanka akanwasi munbuwan ɗima komai nima ina ti awutai komai nima awutai yauwa duk hamba tida ɗimou yauwa muna bulaye kakama duk hamba tida ɗimau ta bulan kuma ata matsayi mun lokaci nak mun zawa ɗo hidima ne karatu kuma asinga hɨdime na karatu ka to don haka ka gwaza lokaci ba kamataka ndɨ buji dibi ɗima hamba ndi dauke niyalai niwan tikan a ɗo gyaniwa ɗo rayuwa aɗo a ɗo aɗo gyanniwa tiji kusan the best badi ɗiman hamba ndi kamata don mun mancɚi mau kuma har coonakɨ mɨdi wanka ufati. <noise> <noise> munma macayau yauwa kuma ti tima mancewana yauwa mi di ɗau <noise> wutai tanu munne wiham ba ndu kama tau to mun tsa ga shawari <noise> tnu a nai wihan badu <noise> kamatan tima di tson shawari to lokaci ti tabusa yika kudu kabusaikand to mun munji buwu awiya akonwasi a naya iyaku niwasi miwanka ina ti to wisɨn mouyu badu mi tibu ina taga mi di wanka ina ti gaskiya don haka mɨga ta rawa ghɨnsi di tsona tsigɨ ma tlafiyatu ghɨnsi dizai mu jimatu tikan ɗo gyannowa munma wi gaskiya ba zirusa har coonakɨi kuma midu ina ti kuma mɨyate kokari rageka ko miyata rawa ghinsi harta wa wutliminima miyata kokariga wanka.